<noise> Ka raha akôho zao vorogno koay. Satrià izy misy volovolony karaha vorogno jiaby. De mavity magnembona kôa. De manantody kôa izy, de afagnainy-mamagna zaigny kôa, o-fagnainy aminje kôa iantôdiny ndre de fô, zaigny kôa karaha toetrin’fômba fiainan’ny vorogno aby reo, de vorogno kôa akôho.